onyi eipa eitaaa einyi ero eri arapa, arata, arenyi egu tcheipa tcheita tchei nyi tchero tcheri tcharapa tcharata tcharanyi ishie ishie a'tchonyi ishie atcheipa ishie a tcheita, ishie atcheinyi ishie atchor ero eshie atcheiri, ishie atcharapa ishie atcha arata ishie atcharanyi ishie atchei ishie atcgi ishie atchei eta ishie atchei ta atchonyi ishie atchei ta atcheipa ishie a'etcheita atcheta ishie atchei ta a'tcheinyi ishie atcheita atcheirto ishie atcheita atchi eri ishie atchieta atchieri ishie atchieta atcharapa ishie atchieta atcharata ishei atcheita atta aranyi ishie aracheita atchinze onyi ishie atcheita atchize onyi atcho nyi ishie atcheita atchinze onyi atcheipa ishie atcheita atchinze onyi atchei ta ishie atchei-ei-pa atchinze onyi atcheinyi ishie atcheipa atchi nze onyi atcheita ishie atchei pa at cheipa atchinze onyi atchi enyi ishie atcheipa atchi nze onyi atcheiero ishie atcheipa atchinze onyi atcheiri ishie atchei pa atchei pa atchinze onyi atcharapa ishie. ishie ake-era ishie ake-ero atsi onyi ishie ake-ero atsi epa. ishie ake-ero atsi enyi ishie ake era atsi ero ishie ake-ero atsi erii ishie ake-ero aatsi arapa. ishie ake-ero atsi erii. ishie ake ero atsi ara ta. ishie ake-ero atsi aranyi. ishie ake-ero atsi <hesitation> obuobu. obuobu erii atsi onyi. obuobu erii ara. epa. obuobu erii atsi eta. obuobu erii atsi enyi. obuobu erii atsi ero. obuobu erii atsi erii